Ichangamoto kwisile inyorosu sana, isangamoto jakwanza, wivona ikivanza labda, nyivanu muvyalile inongi ikivanza muvyalile amabiki, ikwisa ujunge, itengure ukuta apa pangu apa pangu, pambele msikire ukubudana, mu- musikala vunyiwa nave jionyo, mwiva vayatima. Namzira baba namzira mama. Kwahiyo tudova inongi, kwahiyo jibidi sana isivanzi isi syakulola sana, isingi indalama nisyene, nasindalama sivikave emunu ubie upakuswa <noise> kwajili jandalama. Kwahiyo, kwahiyo avajitu vikutushauri vitae, tunongi tuleku ukutumila sana, ukutomira sana isinu pahata uvu- uvuweso wakulipa natulinasyo <noise> kama masyamba, <noise> uvyale isinu syako, <noise> apyaikwisa mwenye lienie umtengure ukubisha <noise> ubishana <noise> mwereka niu <noise> ku- muheleka naku ofisi pambele, vu ofisi vujibye ukusindikana inongwa, apyamuiuja kunyumba, jitongure u- ingulunguli ntovana ntovana. Pambele mwibea ukubudana, ukwajiri jasivanza, jandalama, kwahiyo twevanu <noise> avangi vibuda nala kwajili jasyakurya, imifugo, imutuha, inyumba. <hesitation> imisengwa, amakasi, kwa- kwaisinu isyo, avawesa avanu vakabudana, vakabudana kwajili jasyinu isyo kwahiyo, ikijakanila, tuve namaeneo kiitu kama unave ni- nieneo ili, wita ilieneo ili udiako, kwasababu nunoko umunu ujungi ingilile kwasababu wiva wikolie jove, kwa hera syako ulondile juve, kwahiyo ukuta <noise> ukuta jomnog, jomtengure uku- ukutova najuwesekana kwahiyo, avanu voluswi namkwaka kwa i- iinamwaka lino avanu volosu sana vibudana. Avange vitamwa, avange vi- vibuda nakubuda nakabisa, kwahiyo.